Mandeha bus isanandro farafahaheliny in-droa dikan'zegny koà agnatiny herinandro in- andro enigna andiagnana bus, <hesitation> mety in-droambifolo ake zegny mandeha bus. Vôla lany aminjegny eninjato frais roanjato sy arivo isanandro ake mety akagnikagny amin'ny eninjato sy teloarivo agny ho agny izy koà isa-kerinandro.